Ekyokubanza ryerithoka ryerithunga amaka, ewathunga amaka ewabya ewuwene okwa, okwa mubiri eyaghukakolhera neka ebabya ebanimukukolhaki ebanemukolha eyindi mibiri ngo bulhime naghu ewabya ewunimuwathikya omubahererya aka sente akakawathikaya okwa birimwa byaghu <hesitation> ewabya emunemukolhongana nabu ndeke emwabya esimwangalhwa na babuthi baghu kusangwa nabu bakawathikaya eri- eri controllinga ebirimwa byaghu.